ס'איז דא אסאך חילוקים צווישן א אייזל און א פרעד, <hesitation> א אייז'לס רוקן איז גראדער ווי א פערד, פערד'ן האבן מ- קלענערע <hesitation> פערדן <hesitation> ניין אייזל'ן האבן נישט אזעכע ג- הויכע רוקן'ס און זיי הא <hesitation> אייזל'ן האבן לענגערע און דיקערע אויערן ווי פערד'ן און פערד'ן האבן לענגערע פענעמער ווי אייזל'ן.